guyaan jumaaa mosian guyaa sokoatii inamaa ghudhaa dheke soko dhekee wonin fedh bithetha khaa kadhibin hori ufurah bithuu khaa kadhibin reee ufurah bithuu khaa kadhibin miii woraa bithethu khadibin mii worr penziafaa bithethu dhub guyaa akhana khun inamaa sokoatii woth jebiyee biashara gudhaa midafetha dhub guyya kunen Lilah guyaa borbadhathi borbadha rizkia guyya sunni